شوف، عشان تثبت برنامج على هاتفك، افتح متجر التطبيجات مثل جوجل بلاي أو الأب ستور و أكتب اسم البرنامج وين ؟ في خانة البحث واضغط عليه، بعدين إضغط على "تثبيت" وإنتظر لحد ما ينتهي التحميل، بعد كذا تقدر تفتح البرنامج من الشاشة الرئيسية.